Mitendry zavamaneno no tiako kokoa, amin'io manko arô sisy mahafantatra sy anao hoe mivalagna any feonao izagny, na karakory, fa raha mihira zany anao de mety misy olona hizaka woi mivalagna anga ny feonao, fa zavamaneno zany anao tendrena manaraka solfa na manaraka zegny gadona akeo anao de mazava hoazy fa vitanao igny.